Pok no nas ani buk arikek luai nia no nem buk angan kau ang siri masta ve pura. No buk vil apetekai nia na ko naminan asukang no nem buk angan ania. Na man na pasal ane si keve lu i angan ku arai ta keve taun aungos na antok ta ki luk a bil ang kau ang siri vap posok ve pura i vil amoso, ke pok ang vanang no nas ni buk nia using kita kun itoiton a petekai nia na ko naminan.